Yo juliú yuan te kejayo inka yoó agostó, agosto suni kuún xeen sávi nu nasaá na ko yuú saa chi oó nu saá koó yuú yichí te <hesitation> tuú na sávi te nu ni saá koó yuú sávi su kuún kuún ni sávi tuú ntantí chi kuún kuún ni sávi nií yoó yuan kejá inka yoó kutu yoó setiembre suni kuún xeen sávi kuún xeen savi santu ni ntuú te ntuú ne keé xiin ntute keé xiin yaá kivío xini yoó setiembre yuan te tu ka chi ja xini yoó yuan ntesagani kuún yuan te ja'ó otubre chi ni jaa ntesagani kuún tuga tuúga na savi ga oó otubre ya in kivío inka yoó yoó noviembre yuán su tuga tuúga na sávi chi ja kejaá ventuvijí ja kejá yuúva a kejaá yuva kuún yuúva vijín xeen saá taka ja ne'é ja iní vijin xeen sa'á te ntua iíni xeen sa'á oó tu keja tu yoó uxi uú yó diciembre a kin'ó yuan chi suni maá kuti yuúva kuún xeen yuan stuúga stuga maá chi ajan kuún xeen kuún xeen yuva ja yoó yuka yuan ni ku.